لو قدرت أختار بين الطيران والإختفاء بصراحة بروح على الإختفاء ليه؟ بتقدر تروح أي مكان تبيه، وتشوف أي شيء تبيه من غير ما أحد يشوفك، وبتقدر تحمي نفسك من الأخطار وبتختفي عن أعين الأعداء، بتقدر تفاجئ الناس إللي بتحبهم وتدخل عليهم فجأة، وبتقدر تستكشف أماكن محرمة وتشوف أسرار الكون، أما الطيران يمكن يكون ممتع بس فيه مخاطر.